Poyabzal insonning kundalik hayotidagi muhim aksessuar bo‘lib, har xil turli vaziyatlar uchun turli xil poyabzal zarur bo‘ladi. Menda olti juft poyabzal bor: ikki juft sport krossovka, bir juft botinka, bir juft sandal, bir juft klassik tufli va bir juft sport etik.